जु मुर्ग़ा छण व अपरा मालिकान पेहचानी सकदा छन. वो अपरा मालिक की आवाज और उपस्थिति पेहचानदा छन. लेकिन जो प्रेम की भावना होंदी वो इंसानो जन त नी होंदी लेकिन जो मुर्गा छान व अपरा मालिक की प्रति नजदीक और सुरक्षा का प्रदर्शन करदा